اغرب حيوان شفته كان الكسلان، شفته في حديقة حيوان، اخر الزيارة لي انا واهلي، لزيارة حديقة الحيوان، كان يتحرك ببطء شديد، وعجبني كيف يعيش حياة هادئة بعيدا عن الزحام، كيف كانت حركاته! لان انا احب الهدوء، فكان شئ ممتع اني انا انظر له.